الكمبيوتر عنده عدة مكونات, وحدة معالجة مركزية, اللي هي دماغ الكمبيوتر, الذاكرة العشوائية اللي نخزن البيانات المعقدة عليها, القرص الصلب اللي يخزن الملفات البيانات بشكل دايم, واللوحة الأم اللي كل هي اللي تربط كل هاي المكونات السابقة مع بعضها, وهناك البطاقة الرسوميات اللي تعالج الرسوم والصور اللي موجودة في الكمبيوتر, وعنا مزود الطاقة, اللي هو يوفر الطاقة لكل هاي الأجزاء.